Nusotrus conocemus más Japón o China. De Corea del Sul sabemus que es un país assín mu tenológicu i ara mos sona más delas penículas i las seris que hazin pallí. Creu que assina lo más propiu que tienin es que sonin mu cudiosus cona piel i se precupan d'estal siempri bien lustrosus i repolíus. Quiciás que essu lo poiamus copial paquí porque ena Estremaúra con essu del semus pardus, dela colol dela tierra, la piel la tenemus percuía, sí, peru tamién eschangaíta.